Seɗirga e woodi njulo koñ, nder njulo koñ koñ ɗon, fuu huunde ko mawni wawtaa wuto to ta makoñ, huunde tokoyre bo kan waawata wuto, ɗum ɗon ko hori ko mawni kañnjun laatoto koɗde, ko wutii kañnju wartata sonndi.